بالنسبه للري متكترش ميه لأن النباتات الداخليه ممكن تتأذي لو الميه كتير ومحتاج تعرف احتياج كل نبات لأن فيه نباتات بتحب الميه اكتر من غيرها ومحتاج تفحص التربه يعني دوس بصابعك علي سطح التربه لو لقيتها جافه ده معناه ان النبات محتاج مبه ولو رطبه استني شويه قبل ما تسقي تاني ومحتاج طبعا تستخدم تربه خاصه للنباتات الداخليه بتكون خفيفه وبتسمح للجذور ان هي تتنفس